mexiconii adhaa ishiàn adhaa ghudio eee adhaa birri khabdhi ammo ishin won ishian spain kasaa dhufthee dhubinen Dini ishian catholic dhub aminen dhub sherehe dini kajirthu seman santor yedheni ahhh siku inamaa dhiuith jira dhubinen our lady of ghadhulpia jira sagale ishin nyathinen sagale birri nyathiye sagale ishia thaa tosiborithoo inchi laders sagale suun nyathiia sagale ishianenn dhub aminen mambo warriane Lilia faan jirthi